<hesitation> Fotoagna andiandianako na zah mivezivezy ataoko hoe arakaraka ny emploi du temps, tinainy, raha ôhatra tinainy koa miagnatra, <hesitation> adin'ny quinze minute eo avy an-tragno mande miagnatra, de mipody avy agny ataoko hoe quinze minute de trente minute fitambaran'izay, de ankoatr'ize, <hesitation> ôhatra hoe mivezivezy magnodidigny akeo zany ôhatra hoe mividy raha, de ataontsika hoe tampitra agnatin'ny andro araiky, ataontsika hoe misy dix minute de <hesitation> atambatra zay izy jiaby zegny agnatign'ny herigniandro <hesitation> trentre minute plus dix mety mety eo amin'ny quarente minute zany andro araiky.